L'annu dumila e vintunu pi mia fu l'annu di lu canciamentu. Nni lu dumila e vinti avìa finutu di studiari nni l'università e 'nni lu jinnaru di lu dumila e vintunu accuminzai a travagghiari. Ci vosi 'n 'anticchia di tempu prima ca m'abbituassi a li ritmi di lu travagghiu e lassassi darreri li spaddi tutti li mumenti di quannu era ancora studenti.